Misy gn fikolokoloa ara-sakafo, mihina karôty satria igny ny mahasoa maso. Misy avao koa gny fikolokoa amin'ny fihetsiky. Ohatsy: laha fa magnety tele da miala telo metatsy na dimy metatsy miala azy amin'izay tsy mamparary maso.